قصة العائلة الضائعة من الطيور، في غابة خضراء مليئة بالاشجار العالية والالوان الزاهية، كانت تعيش عائلة من الطيور تدعى عائلة الزقازوق. كانت تتكون من الاب زقزوق، والام زقزوقة، وثلاثة من صغارهم، زقزوق الصغير، وزقزوقة الصغيرة، وزقزوق الابيض. انزلاق المغامرة في يوم من الايام قررت العائلة ان تقوم برحلة الى بحيرة بعيدة، حيث يمكنهم الاستمتاع بالماء النقي واللعب على ضفافها. كانت الاجواء جميلة وعندما ثاروا معا في السماء شعروا بالسعادة والحرية، لكن بينما كانوا يلحقون بدأ الضباب يتشكل فجأة مما جعل الرؤية ضعيفة. حاول الاب زقزوق ان يبقى عائلته معا، لكنهم فقدوا بعضهم البعض في زحمة الضباب الكثيف.